Bines akan dib yede mara guda wolkat kun yani mda dertu fan wol mare wolkat kun bines kun yani bines ak Neqa fa neqini lilla ininii kadibit himuruu ho gan qabatet gan isa tokochum sun dub ho bere tok ijeme yani gan qabat gan isa sun inin hilakisuu hata wo gan shanine wolirra tete dub bines akanan kun bines ak neqati.